اظن أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي او أكثر حدث اثر علي هو وفاة اخوي الأكبر الله يرحمه من بعدها الوضع تغير شوي في الأسرة الواحد خلاص حاول ان هو يعتمد على نفسه اكثر حاول إنه هو يسويه في حياته أكثر زينة بحيث إنه هو خلاص لو إتوفى يكون قدم شيء كويس بالنسبة للناس اللي حوله وبالنسبة لنفسه